Sisir tuh kenapa buat lurusin rambut. tergantung rambutnya sih sebetulnye dulu udah ada anak-anak tetangga itu ya rambut ikal banget rambutnya udah bener kayak mie mie keriting gitu ya, dia rambutnya nggak bakalan bisa lurus rambutnya bisa rapi jemput yang ade jadi kalau pakai sisir biasa udah dah tuh anaknya jeritan jeritan kalo disisirin sampai aduh aduh aduh tapi dia ada karena rambut die ikel rambutnya kayak kriwil kriwil kriwil gitu tuh jadi dia ada sisir khusus tuh kalau dia memang buat orang-orang yang rambutnya ikal kalau bisa beli sisirnya yang agak kuat yang enggak buat cepet rambut gitu jadi kalau apalagi nih di rumah anak semua rambut tebal-tebal tuh kayak sapu ijuk semia kayak emaknye gitu ye. jadi kalo sisir emang bener bener belinye yang kuat nggak bisa tuh sisir yang cuman ada tuh sisir dua ribu perak nggak ada tuh, wah itu patah baru dipake juga udah pletak bunyinye.